Mullõ väega miildüs muusõumih kävvüq, a ku sääl terve päävä piät veetmä, sis tuu väsütäs külh nii ärq, et otsa tuul olõ-õiq. Selle et ku nüüd terve päävä piäsiq olõma, sis ma külh kaenuq eläjäaiah mõnt eläjät pikembält ja istnuq ja uurnuq timä eloviisi ja süvenenüq timä toimõnduisihe.